<hesitation> ବୃତେରୀ ଖାଦ୍ଯାରୋଂ ଵିଶଵେରେ। କିଛୀ କୋହୀ ପାରେବା କି ବୃତେରୀ ପରମ୍ପୁରା ଗବ୍ଦୋ। ଖାଦ୍ଯା ଫିସ <noise> ଔର ଜିପ୍ସ ସନ୍ଟୀ। ରୂସ୍ଟ ଔର ଫୂଲ ଏଂଗ୍ଲିକ୍ସ ବ୍ରେକଫାସ୍ଟ ଵିଶଵେରେ। ଖାଦ୍ଯାରୋଂ ଵିଶଵେରେ କିଛୀ କୋହୀ ପାରେବା।